Iya mulaman amoi ausuka paporitam sinoli huan tati suahau. Jadi sinoli huanam niasaliloi pia pia am musiatailetiale'e amsorimoi luniamai iletipoti esa idapati iheran omori mai baru nilutuana potiesa <noise> malaulanam lakahoniale kahonininalusiale baru lahulaneuletaam buntali dorang buntal disana rambuanam <hesitation> siam cara laula sinolihuanam. Kemudian suahauhanuma sama yatalotumunam imalani bahanem mala suaminae kayoiti. Kayoiti am etaloto kilo esa kilo luam dapatinesiam imalaloto mai i proses lasiokan alu alusi baru laraan tati bakasan tati pa, manisa <hesitation> laulalokopakinitun koa inanalan sua ahau jadi suam siam lalan itikayalin tati sinolihuanam paling lalan yang jelasnya niasal makasinaam sinolihuananiasaloipia. Lia musti i dia niat amaikoa eatailetiale naileti leti hataniralan uhulani ramasin imoripianilunia nijadi piale'e barui lakahunin lahulan laalusi kahonin lahulan laalusi baru lahulane uletaam baru ijadi sinoli huan sedangkan suahauanuma ieterlotomun yetajauh tutuki ruatolo ba'idapati ini pi susah numa inahalanso suakaoiti imanalau i sioko siokan tutu alu alu sibalu iraan tati nibumbuam pa paputi, pamusina esa aumanisa <hesitation> siam abisi bumbu kasih abis baru iruhanoho baru laran lahuam tutu lapakinitumkoalahuanimamala baru iyalenam am sam lalenisa. <hesitation>